Sekna arkachno keban sakꞌno, <hesitation> bayni bayno, loguechi gochleureꞌe ononan <hesitation> ba basien buen chabns dekwchono chozakꞌdino, por ke nikani buedeni na buin chab, na- na axta chichalo graran' diono pag siziaknoꞌ, pade momentoni kanibueni nara buen buen chab entonces ni neꞌ ka kanidonoshan, chonolo lo guechlio neꞌ kayon kayon manaj klarabuen, buen guechlio nernieri nerak demomentone wenchabkane, kane bueg engrabuen grapue dinagra shana, lokderon porne no rakdigan este <hesitation> guchale sekna kos to gansak gni' sanobay, yog' gak digan se choto gan sakkə, komo bruen bruen yijab miet, na din nadin to rflo naꞌ diegsa buen rakwedi lok niron dechesieron raba. To kos ni yirakwed yiraba, yenab dirabanikon sol sekna loto sekna lo buenroto sekna lo to buen ni bara kweꞌraa neꞌ detesieꞌ xkaldibuen lo narin buen, <hesitation> sekna to- to biroch nisenialon lo bieniinaꞌ ser ser kaldira malo biani, sepana buen nira cri, gakdi choo buen to ties nila kon to pareja gaskə enoka pachkerietch, non pakedeche tale sebay gakdi sekpaquetu niarkach bieti chobza pake no pake dillꞌno pake janariobniet, loguech lorer niw nez krara buenguguichlion <hesitation> nosak dibay rerekzinoni ninozakꞌ, de mientr nadicho <hesitation> chozakꞌ pake buen lo guechlio gareaꞌ.